Yo prefieru de hazel exerciciu al mi airi porque la verdá es qu'el dil al ginasiu no es galantía de qu'alogu güelvas a dil tolos días. Amus, que hiziendu exerciciu yo propiu m'avíu mu bien i ara más que se puein vel vidius de toa crassi polas redis. I amás tamién me gusta de dil paí cona becicleta i pal monti conque lo del ginasiu lo queamus pala genti postinosa que le gustan las fachendas i las retrataúras palas redis socialis.